Mí mangaa ríga̱ mangaa ajwa̱nꞌ rí nambáyálóꞌ mangaa rí ná rí ma̱a̱-ma̱gi̱xi̱i khaa, jnee, riáajuun rí napíduun rí napkoló mangaa. Nandoo mangaa ma̱ꞌ-naꞌnengúwáan ne̱ mangaa, xí refresco mu̱ꞌwanló o agua fresca mbo̱ꞌ, diáajuun ríí na̱ꞌ-a̱ꞌkho̱ najmaa khaa ríí refrigerador, rí mu̱ꞌñi̱ílóꞌ guardar mí mu̱ꞌñi̱ílóꞌ enfriar rí mo̱ꞌpholóꞌ. Róꞌkho̱ jngóó máján drégoo refri ja. Xúgíí eꞌkho̱ nandoo rí mu̱ra̱tuunló rawuun ne̱ rí ma̱ꞌmátháálóꞌ. Mí xúꞌkho̱ awúun ne̱ mangaa guéꞌdoo ne̱, ma̱jña̱ꞌ awúun ne̱ mangaa, ma̱ti riáajuun rí napíduun rí naꞌpholóꞌ. Diáajuun rí na̱gi̱xi̱i, na̱gi̱xi̱i ñu̱u̱, na̱ge̱xi̱i rí nipíduun, yaja ñajuun ne̱, yaꞌduun ñajuun ne̱, na̱gi̱xi̱i awúun refri. Géꞌdoo kajwíin ne̱, géꞌdoo mangaa rí ma̱ti cosa mangaa ikhín, ma̱ti ra̱mbo ma̱ti mágá ma̱ti, verdura rí ma̱gi̱xi̱i. Xúgíí rúꞌkho̱ juun rí gíꞌdoo n <hesitation> uu refri mangaa.